ما بعرف مانى من هواة الفرجة على الأزهار ومتابعتها وهذى الشغلات ، لكن يعجبنى ال -أى زهر أو ورد باللون الأحمر ، أنا من هواة هذا اللون أعتقد فأى شى لونه أحمر بالنسبة لإلى جميل سواء إنه زهرة أو غيره هذا الملفت بالنسبة لإلى.